Siuri weza kuishi bila majuto tukuu kwasababu binadamu, binadamu nikiu nikiumbe aae narohoo yaiva sana, fyana <hesitation> upate naa fyana upate naa majanga, afu binadamu adere ukusaidira, au- auvavutenge, kwasababu wovukondera wivu au vakusola.